Nel dos mil i deziochu acontiné a conocel Estremaúra i las sus gentis. Enque me se notava'l mi acentu folasteru, yo diva a deprendel palabrinas que namás se gastavan paquí. Siguí tamién a correl i a conocel la región i alreoris, peru d'esti viagi ya col mi cochi, que era el primeru que teniá. Yo, que siempri ei estau en favol del trasporti púbricu i que pallí pa Euskadi nunca nessecité de cochi dengunu... Peru paquí lo veu más que precisu pa dil a qualisquiá sitiu huera delas ciais i delos puebrus grandis.